Ny fomba fiasan'ny <hesitation> fandrehetan-jiro <noise> <hesitation> matetiky izy mampitôhy ny <hesitation> courant izay mampandaiha ny jiro, misy <hesitation> ny atao hoe <hesitation> power off ndraiky on, izy koa andrehitry azy matetiky amin'ny power le on ny tiregny ary izy koa amono azy amy lehy off.